Jiiɓa petel jei salla ɓewadi dum on gam adinga sigugo kujeji petel petel ɓana agogo jei salla dum awatta nder jiba may.